هېنداره د صابون او اوبو په مرسته پاکه کړئ. یو نرم ټوکر په صابون اوبو ونیسئ او هېنداره پرې ومينځئ. وروسته په وچ او نرم ټوکر سره وچ کړئ چې لمده ځایونه پاتې نشي. د هېندارې پاکولو لپاره ځانګړي شیشه پاکوونکي مواد هم استعمالېدای شي. پاکه هېنداره روښانه او بې غلطي ښکاري.